À tanta ægua, a-e centrali elettriche, à un barco che o stà pe cazzighe drento, e pöi se sarvan, a-a montagna, a-a vastitæ de l'America, a-e valle de Arpi, che gh'é quelle cascæ piccinette, quande ceuve tanto...